أكيد بختار البيتزا, عشان البيتزا وجبة متكاملة, مو يعني متكاملة متكاملة, بس إنها يعني مشبعة, ولذيذة, مش الآيس كريم, اللي أصلاً هيحتاج مزاج, وهيحتاج يعني أشياء كثيرة بصراحة, وبينمل منه بسرعة, لكن البيتزا, البيتزا حبيبة جلبي يعني بصراحة.